Periscope ni gilashi onjere holla hoone nofam niripat hales gilashiman Dweidi hoone ve loya hales gilashiman hollan goto hoone man doma hoone